Ny azahoako antoka fa ampy sara proteina indaoko an am fihinanako sakafo sy misy hena, de <hesitation> zaho an mihinana atody satria efa za sy mihinan-kena de mihinana atody, akeo koa ma mihinana le zavatra be proteina karaha hoe: ronono, yaorta, dobera sy ny tariny le vita amin'ny ronono, ronono reny.